Duveisu andé ën Siberia sicürament purterìu sempre d'roba ch'a më scauda perché la Siberia al e ün post ch'a ie sempre d'freit, cuindi sicürament ün capèl, almenu ün, d'guant beli caud, 'na giaca cule pezant, d'piüma d'oca e anche le braie cule li termiche invernali, cule supercaude